सब्जियाँ भी कई प्रकार के होत हैं। जैसे आलू, गोभी, बैंगन, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, भिंडी व मटर, कद्दू लौकी। पालक और सलगम, ककड़ी, ओरत, बथुआ, सरसों, मूली करेला। यह कुछ उदाहरण हैं। और कुछ बहुत सी सब्जियाँ होत हैं। जो अलग अलग मौसम में उगाई जात हैं।